الموسيقار اللي سمع لحن غامظ من الغابة قرر يروح ويشوف مصدر الصوت وكل ما جرب أكثر الصوت صار أقوى وأجمل. لما وصل شاف شجرة ضخمة أغصانها تلمع كأنها تعزف بنفسها، بس أول ما اقترب منها اتوجف اللحن وسمع صوت يقول ليش جيت؟